Sambuun sara alunlum saan apuréén lo mé sa busaha nafa so yoomé, nujuhé uŋaar so nukaan yaŋi sambuun néŋanto, nuŋaar bénéén nukaan ékolooŋ naak épuréén li maal jambiil uŋaar fulahaay bugamooj baraaw guŋéni